Izy koa misy occasion gno ahafahako miagnatra alekileky za miagnatry piano satria zare samy tsara e fô piano igny zaigny antegna <hesitation> ôhatra zaigny karaha ambanivolo amignay mônko zaigny tsisy gitara zegny tindregna à l'eglizy e piano zegny zegny tegna tindregn'olo de mbô afaka mandray anjara zegny zaho na atô zaho amy ta- toeragna <hesitation> antagnambe tô zegny za afaka mitendry igny de za kô fo tonga amignay akagny avake mbô afaka appliqueko zegny raha niagnarako.